मैं जु ची घोर मू खांडो बडोड़ पसंद करलु किलेकी मेरा घोरो खांडो ताज़ा वोलु अर साफ़ वोलु अर येमा योक होर फायदा वे जोलु की मैं अपरा स्वादा हिसाब से अर अपा टेस्टा हिसाब से लवंड म या मीठा मा ऊपर निचे कोर सकदु ची।